कसिसे भी सादिया करना से अग्याग यो। पड़नो पुछनो की कैसी साथ रेइस्ता जो हाना। ताकि आगे जाएकर दिकत ना हा।